kazingu sio ayo ni ya kuima, lakini sasa kuima mimi ni mtaa nina presha, sasa kuima <hesitation> kazi iyo <hesitation> kinkunda, niite kikunda, kwa sababu ni mundia muma. mgongo waniuma, kigudu chaniuma, kwahio kaziyo kidaha kidaha mie, mie zakaya. <hesitation> mpwe <laughs> kazua kibu, ya kuima nenda kazie uwenu <noise> vyovyote maana ukisema kazi ya serikalini si kusoma, nikaendelea kekusoma sa nenda biashaa, nigusu biashaa kama kusafirisha. ku- kuuza Arusha, kuja machungwa au kugwaa nazi au mafenesi, hiyo kazi iyo nidaha mie kugosoa. <noise> vyote hivyo kwa sabu ndio mi- min- minkundavyo mi nafasi yangu nikundayo, mi nguvu zangu nikundayo kwa sababu hii makama hivi nashindwa lakini hasa ile biashaa kiengumu kwangu naipenda sana Ninge bado <noise> machungwa, kuuza nguo, kutaga nguo, kutaga machungwa, kutaga maandazi, kutaga vitumbua, m- mma- manga kukaanga vyote navijua navipenda hivi. <noise> Tena nkataga vitumbua napata hela ya kuitaa spitali, napata hela ya kumss kumsomesha mwana m- musukuu, napata hela <laughs> napata hela yaa <hesitation> ya kuzenga, napata hela ya kuzenga nyumba, napata hela ya ya kuu <hesitation> mwegamu mwana ku- kusoma si ndio. basi nimemaliza.